Mi heɓii mi yarii hoore kulol wolwuki yeeso himɓeeji, ɓaawo mi yeetanake himɓe ɗuuɗɓe nder suura janngirde. Demboo mi faamii lilal am ɓurii kulol kulol am, ko mi timmini bo himɓeeji ɗuuɗɗi kellanii yam no wooɗi.